יא חיות לערנען זיך פון <hesitation> אזוי ווי זייער טאטע מאמע <hesitation> זיי אזוי זיי זעהן ווי אזוי זיי פירן זיך אויף און וואס זיי טוהן און זיי לערנען זיך אויס צו טוהן די זעלבע.